Ao ny architecture fanagana trango ao koa ny fanaovandraha amin'ny aalan'ny pastiky io ao avao koa ny resaky soratsy ao ngy philosophie zao, ao ny fanaova <hesitation> theatre ao avao koa ny hira sy ny musique samy hafa, aoa vao koa fanaova fim ao avao koa fanka tsary.